M'enyi bɛgye ho dɛ mo - medze m'enyi bohu adze kyɛn dɛ m'asowa besiw. Osiandɛ sɛ m'asowa siw a, ͻnnhaw adwen beberee. Sɛ biribi <noise> reba abͻto me a, medze m'enyiwa bohu. Na afei sɛ m'enyiwa fura dze a, m'asowa botum atse dɛ biribi rokͻ do. Nso m'enyi runnkohu na oetwitwa agye me efi mu. Ntsi mɛpɛ dɛ mohu adze kyɛn dɛ m'asowa besiw.